Tamin'ny fo-fito ambin'ny folo septembra sivy ambin'ny telopolo sy sivanjato sy arivo lasaln'ny Union Sovetika ny sasasany amin'ny tanin'ny Pologne.